ⴽⵔⴻⵉⵙ ⵙⵓⵙ ⵜⴻⵏⵏⴰⵡⴰ ⴷⴻⵉⵏ ⵎⴰⴰⵜⴰ ⵡⴰⵇⵇⴻⵏ ⴷⵉⴽⴻ ⵜⴻⵜ ⵀⴻⵍ ⵀⴰⵙⴰⵏ ⵡⴰⵔⵇⴰⵢⴻⵏ ⵏⵣⴰⵔⴻⵏ ⵀⵓⵜⴰⵢⴻⵏ ⵍⵉⵜⵜⵜⴰⵜ ⵜⵓⴽ ⵙⵉⵔⵓⵍⵍⴰ ⵣⵓⵡⴰⵉⵍⵢⴰ ⴼⵉⵀⵓⵍ ⵍⴰⵏ ⵜⵉⵜⵜⴰⵀ ⴽⵓⵍⴰⵏ ⵜⵀⵓⵊⴰⵏ ⴼⵉⴻ ⴷⵉcⴻⵎⴱⴻⵔ ⵀⴰⵔ ⵏⵓⴼⴻⵎⴱⴰⵔ ⵡⴰⵜⵓⴽⴽⴻⵉⵏ ⵀⴰⵍⴰ ⵜⵓⵜⵓ ⴼⵉⴻⵏⵙ.